Plant can’t feel pain to me I i na do study on it yeh but I say a can’t feel pain because a na living ley way human being living although a can grow but a can’t feel pain like because a na get blood inside so a can’t feel pain.